Menenga me u mamar kene roye mo vauri rongkem mo vauri e labuhe ngkem kemo toi mo u marmar sene siam lo pukana sa siam erongkem kamo u buka kamo va buka so ning song kitik. Kem kamo ki i mo lu anga lema horek son nu mo son nu mambring mo so nuva mambring alema horek. Horek birbir me ripka pukana, pukana mo vauri. Kabe e ronga mo ki i nema erong mo mom erosi mo mom. Ngo e e eriesi anga kesenelaik mo var i kese var i. A ne ne nolo si to pi auva vatono to vasi ma e kunnou ti ma e varpulo mo mom ne ne meni ko me umarmar kamo nonsie ko mo toni. Pi auva e varpulo ke keti yo ni kem to me kakae kekamime ripka kain anna anga mo pu mo go anga ge a varpulo o gua mo so e lalgua di keme gua kem buop mo te e veve varpulo mani kunnou ti vantem. E blanon anga tipu me go auya vatono. Kem go auya vatono mo kem pu me go dedi time pu time go ge pulo nama. Pulo na ne pelton me bir tonga lo lano manga me bir per gua vasimadi time kae e ronga me ring mo- mo- mo karing i mo totoroi ti buop ta ringomadi tene tatoni per varpulo sita tita ringomadi ma mo toni ma. <noise> a kunnou min tintanga lo bale pe ga mungtua kem mungkone mene ni sesa ne loban mo ne tontan to nga lon ne plave no manga me bir. Kusier mone kuseta mui mo toni a, sesa toni pe ga vasimakem bihainim e ronga titota vasimga di mo toni. sesa loban mo pu tanga lo plave no manga me bir mo tomtam sier mo gua mo. <noise> sier mo gua sier buop sesa toni sesa gua sesa toni, sekata mui mo pu mo tomtan min sier siam. Seta gua mo tania sesa momrie. Sesa toni sesa vauri e ronsier eronsier mo u marmar mounia kamo kitik sier mo ki mo ririe vae. Tamung mo amor eni manga yahuti. A yahu, a yahu pi e bu, pie bu mene manga toro ndan ana pur pi e bu mar taniali, taniali, taniali moyali mo ngalua kabu, tilko ko siam pi kabu go, pi kabu pisa nemil toyali, ne mil anon ena kabu tim mdel buren ti rbe auyali kere, kere burentur auvaden, mer, mer mo mer kiling mo karingomtan anga lalguan tim mdel siam. Ga ler, ler ma ler mo koroileng mo mil anga on per gua, gua, gua karingomtan ana go kona lalguan tim mdel ena ileng nem mil anga on. I kona itunun siam ma ilenga ma tin tosi nama dun angava bale ndi. Dun ena tete i kitik anga on pisa. So lalguan anga timdel ma, so lalguan anga timdel pisa. Tirpek tirpek herek alpun talakap tonga na ti mungtua di mungkone koma kae e roning sona ki i moso na pu na putanso ne lalgua yo timdel enima. Tita lakap tita ta pu ta me lo ne bale nga time horek timo pka tintame labuhe lekma mo ro manga me nae e rona mene horek. Tintame na tita rokuk tansi lo labuhe titantoya ma. Titantoya na tita pai va di tanya ste tanyali steret. Tita poi e ronga lalguan. Mene ni me ririe va lalguan anama. Me roye kona kotik asi ni me rarie kapinghe valilikuk ni nga kuan mo ririe van. Tita gua na mo kotoro labuhe sene nin ntoya pe timo ntanya vatono. O ko ikem birbir enama kemsa pu ma. Kemo puna keno ntoya min. Annou mo amma toro son gua long ngkin toro song go aniama ge devi yo anga me pur anga tison tonga mo gua ko herekalpun tison ntaya vatono tson lunga mo a nnou, annou anga tovare ma. Tison ntaya vatono mo pidia die yo anga me pur auya vatono ok yo vantem nalpuyo vantem koyu kemsa ntaya vatono. Kemsa pu mo go ang ge die yo. Kemsa gua guniama. Kem mi mo mil min enama. Sesa gua sesa ro mana mepka ko ani seta gua anga vatono sekato lero si kain neva ana kabe mepka. Sa gua mo mung kapuru sesa kil amo so min tosier anga a mma mo nnou sene mer mo sene nimol sier. Kese lakap tato amor. Kole kese mi pumin mo lil min ma mo lil mo mungkone a mm mo nnou kuma nir mo kuma mom go, kuma toma meneni go o kuma ho. Barani tirpek ko molo ne ngkin o kuma tomtan. Ke kamui mo lil mo mungto pukana min siam, ani seta gua kumon putor mene sier birbir e dukum sier mo ro mana sier mo gua mo mo valo lero mo gua mo va o sier buop ma kapuru ma. E her masier me tenasier sene mer ne, ne hermasier ma tenasier puhanga ti me ripkani. Time ripka sier mo gua buk sier mone vatenedun ansier kapuru so mepka. Pukana me him tima. Amma mo nnou aning toro me toro me ripka kemo ro mana kem kamo gua aunga lo vatono. Kem kamo gua anga siam ma lero. Kemsa ro mana kemo va lero kem buop mone neva te ikem me herek alpukem me lamhuakem anga kemsene kil. Kem ta gua kem va te kem go anga lalgua kem mo siama heutor ma tamung tamung bek ma seme utor. mdien so morik enima auya vatono angane lami na timer timlol sier tiso nto mdien i gua mo mer nir mer nir puk anga neva anga kone na. I mo mer ma, ko e nesina iga vini i ga gua gavini pukana ga lungmon ma. I ti mo tita rpek pe i mi nir min. So kain neva ana kabe mepka. Ko tita lai tita lai lol kem tita mungkone imer ma ko tita varie ma mo mdien anini. Tere tina min tiane unia vane vaho ngkem toya min mo tita mungokone be mer tere nga lo mbeng ma ko tsong varie anini morik mdien anon. Tinga tson to pukasi o tson belentuan komia nama tson numani alo ndan komia nama e herekalpun pulo huanti siaman ne neva singa mepka tanga ton mo go nga dian, kain neva anna kamepka, yokata mui mo to amma komia o yomo to a annou komia, siam sona go nga dian yokata kulik nating yokata so ngha anga lo ileng lol yo buop siam. Amma mo nnou toro gua yota ro mana yo pipi nolo anga komun yo vaileng yota mungkone yo nolo nama. Sene siam amma mo nnou yokata mui mo gua komun siam. Amma mo nnou toro ta gua mo yota ngha le ngoma yo ta ki eronga mepka taro mana kain neva ana sesa posie lo blalo sier mo gua mo vanon morien. Kesene gua pukani sene pi ma sene mer ma mo amo so ming vate ke kapuru min siam enama robaranga mo gua mo rateke toro na taye me mo ta mlo ke ma. Kese mi kalung min moo toke. Kain neva ana kaisier n mana na song gua lo blalol sier demuor, demior. sier kami manga kakae sier kulik holo sier holo mo herk kain ne mana na song gua. Sier mo gua, sier mone vate sier buop a var devidi e vardiedi. Sene na ripka mene sona tatoke ke mo to yo pukana kesene ripka mene kese tato yo se toyo seta to yo sona toke sona tanga to ke ke toyo kain neva ana mepka. Pukana neva ana komia mepka e manga pur me mungto kain ana ma manga mepur me mungto kain neva nama. Loyok enimin ma, loyok okem varlami meutu tinga kaben kirkir mo puhasini megeng megeng enima taloban mo utor erima, nobung ana neva ma. Tamung mo tilabor tuma ne lahum ma aun tanso kom. Tita robel va e rosi tanga kaben tita kakae e per ausi titamen vae e holo tita men va herek tita tortor horek anini neva no vatono ni kabe mepka tseneng gua. Tsong kolala modi tson tor ti koyu mui tarireng mo utor ma.